Ombri, pos los kebab, que ya los ain pa toas partis. Mesmu los puebrus de cincu mil pressonas d'Estremaúra tienin el su kebab. Alogu ain una tupa de pratus, que si lahmacun, que si doner, que si kebab. Ena carta ain unus pocus peru las vezis que tengu díu pos píu lo que conoçu pos pa si acasu. La verdá es que s'án destendíu por tol praneta i, sin embargu, la nuestra cozina pos no tantu...